Yë animal a'ax jadun a'ax yë tokatyë nyëjawëyë neyb ëjt's jat abëjtëm ko'o ëjt's taj mayëm ko'o ëjt's xi'ik ko'o ëjt's xondakëm pa'a nëjuëyëp yë uk animal axpë.